أوف بعتجد أني بما أني بطل شي بطل خارق يعني أعتجد أني فيني أني أطير وبقدر طلع هذا الشعاع الليزر من عيوني هاذيك الجصص يعني عندي قوة خارقة أنه بطير بطلع ليزر بجرا الأفكار أكيد فيني أني أغلبهم.